Nwena te ñadi kuna'na ko lutyi nida kua'ña di'ina, ti dixa'anuna ko nixo kutyina te dani ni xoo ka'a di xanuna tnu ñu dawi, te nu <hesitation> ni kuenaa didina, tnu ko ditina, ñaña nuveña truvi ñu daui, ni kaxotaxa xiti xa kodani, xa dai yaa te nuveña truvi nu daui. Kaxo ndatnuu te ditina di xanuña, didina, te nxu ni xakua'ana nde lutyi nde du'a nidakua'ana tnuñu dawi ñu.